في أحد الأيام، كانت هناك شجرة قديمة، قادرة على التحدث مع الأشخاص اللي يقتربون منها. مر واحد فضولي وشاف الشجرة، وفجأة سمع صوتها يقول: أنا هنا منذ مئات السنين، لكن ما حد سألني عن قصتي. جلس الرجل، وأخذ يسمع من الشجرة عن أسرار الغابة، وحكايات الزمن البعيد. مع مرور الوقت، بدأ يحس إن في شجرة، مو مجرد شجرة. بل كانت حافظة للذكريات والقصص.